Toetsy ny ñ'andro a Toroky añe: Misy Ñy toetsy ny ñ'andro kôntinantaly, <shushes> misy koa ñy mm mediterané, misy ñy torôpikaly; manahakanjao ñy faritsy antsimo andrefa, misy ñy fahavaratsy <shushes> aminy ñ'androny ñy hamandoa, misy ñy nintsy <shushes> añatiny zay ao, misy avao koa ñy faritsy <shushes> antiña noho añivo ao, fahavaratsy <shushes> mafana ñ'andro, maiky ñy tany.